حتى تنضفين الفرن، أول شي تطفين الفرن، تخلينه يبرد، بعدين تجيبين منضف خاص للفرن، أو تخلطين خليط من البيكنج بودر والصوديوم والماي على الجدران تتركينه، بعدين تمسحينه باستخدام جطعة جماش، لا تنسين تنظفين الرفوف.